משרוע' לי כנע'דּם עליה חאליא הוא אינשאא מחְתוָוא תעלימי לאטְפאל ח'צוסאן פ־מג'אל לֻע'את וּתעלום אלמרח, כנחס בּ־אלחמאס חית כיעטִיני פורסה נשארכ אלמעְרפה בּטריקה מומתעה ונסעד אטְפאל יסתקשפו אלעאלם מן חוולהום, וכד'לכּ אלמשרוע' כִּיכּלִיני נבדע ונסתעמל טֻרק ג'דידה באש נעלם תעלום סהְל ומשווק, בּצראחה כנשוף פיהא מוסתקבּל כביר ואת'יר איג'אבי עלא אג'יאַל קאדמה.